खिड़की त साफ़ कना ले सबसे पैली हम वेमा लगी धूल मिट्टी हटो ला फिर वेगा बाद योक बाल्टी म हम पाणी और सर्फ मिलोन्ला फिर एक कपड़ा या स्पंजा द्वारा हम खिड़की त ध्वोला फिर योक काग़ज़ ल्ये के हम खिड़की त पोंछला फिर वेगा बाद जू खिड़की ची ऊ साफ़ वे जोली।